प्याज़ अर लहसुन ते हमते ठंडी अर सूखी जगह मा धन चैन्ड हमते युते जूटा बैग मा धन चैन्ड ताकि हवा युपर लगदी रो अर हमते के भी हालत मा युते फ्रिज मा नी धन चैन्ड किले की फ्रिज मा नमी वोन्दि अर वेसे प्याज़ अर लहसुन ख़राब वे जांदा जल्दी।